La bina di ziar la mun ran di kawita vamuzang di <hesitation> ziar be la bina dina zeleng a sangas seleng amun funalik made wan madi zangas la maskana bina madi wan la xon madi ramin amun nalik mumut di raktak la xon lamur di zuzuf la raas madi raktak lamur di wan lauren <hesitation> zeleng a nur madi la zera ikula maskana lauran di ma ga raktak Amun funalik di vani nur ma madi imin laur maga na wat la bina madina wan la xon di zuzuf la raas lamur madi wan la mun val simam madi woxin amun vamuzang amun vamuzang simam la val- la val lamur lawa amun vamuzang zimam zeleng amun funalik la maskana bina madina zangas ramin amum amun san la maskana la bina a zera taim ma ga na kawas la mus ma ga na valvalau Wan ita la zera bina lamur lawa ma ga na wat ma ga na wan la zera bina xarik la zere pop la mun bina la la pop zindia a zera taim amun vamuzang zimam saksaakxai ma ga na woxin ma ga na raktakxin ma ga na dodoring la maskana grup zin- mam saksaakxai ma ga na wan la mun vamuzang ka varazang la maskana bina la bina di- ma ga ziar amun vamuzang ka varazang la maskana bina la bina di- ma ga ziar amun vamuzang ka varazang la ka varas ma a zera taim ma ga na A raktakxan amun funalik fn- fut- fnalik ma ga ziar zazangas la- la- ian ma ga na zuzuf la raas ma ga na wan ikula lauran ma ga na zeleng a- a vavian ma ga na pit vavian lamur ma ga na wat la bina amun san ka varas la maskana bina amun vamuzang ka varas amun raktakxaan zeleng amun funalik pana raktakxaan simam Dina wan la val axis a zon- a zonon taim ma ga na raktak la xon amun funalik diva vorop ma ga na zuruk nandi wan la val axis ma ga na lamur ma ga na zuruk nandi ka wan la val zinandi saksaakxai la bina lamur lawa ma ga na ziar madina zazangas la maskana lauran ma ga na raktakxaan amun san ka varas la maskana bina amun vamuzang simam la bina di ziar Amun vamuzang ka varazang la maskana bina amun nana simam di dodorang simam wana mun zan ka varas ma ga na mas volos amun dodorang amun dadarang amun nana zimam ka vazei mam pana amun la zera ran ma ga ziar ma ga wan la xon ma ga milaif made wan lauran made madi zuzuf la daanim <hesitation> lamur madi wat la bina xarik madi zeleng amun funalik la bina madi zeleng amun funalik la bina Madi raktak lamur madi raktak la bina madi wan la zera bina ma- ma zera pop ka lawalau la bina made seleng amun nana zimam ma mun papa zimam la zera bina la zera pop ka lawalau la bina lamur zazangas pull la bina madina zeleng a buai, a zia, a las ma ga na raxal ma ga na raxal madina zazangas xarik lamur ma ga na zangas xarik la ian Madina wan zeleng <hesitation> zera famuzas zin- zinamun fu- funalik ma ga na woxin amun vamuzas sinandi la val sinandi lamur ma ga na amun nana di na daanim lagaf ma ga na imin ma ga na yan amun vavangaan lamur ma ga na zangas la ipan la val- la val zimam saksaakxai a bina ka- ka roxin a vamuzas ka varazang Amun fri taim simam ma ga na valvalau a bina ka zi lawalau a bina ka raf ma ga na wan ma ga na raktak la bina madina zazangas ramin amun <hesitation> ramin a raas ma ga na da- da- dadarang wana mun san ma ga na woxin la maskana bina ma ga na zi- zikilai lamun funalik ma- ma ga na dodorang vazei nandi be wana mun vamuzas di na woxin ma mam ga na madina ziar be ma dodor la mun vamuzas dina woxin A bina ka suk made madi wan la mun fal simam saksaakxai madina ziar wana mun nana zimam diva dodor zimam la mun tan vakdul vagdul wana mun vamuzas ma diva woxin ma ga na milaif labung ka wan panaran ma ga na ravangun madina zeleng amun funalik madina raktak xarik amun tan vagdul madina raktak la bina ma ga na wan la zera pop ma ga wan wana made madina wat la bina ma ga na dodor wana madina vaze amun funalik di we volos mam madina vaze nandi wana a zera zan ma ga woxin la zera pop ma ga wat sina ma ga na vaze nandi La <hesitation> madina vaze nandi la mun languzaraf, lawanas <hesitation> panaran a zera <hesitation> labung amun amun tan vagdul ma ga na ravangon la panaran madina zeleng amun funalik la bina <hesitation> zitak dodoring amun vamuzas madina woxin la bina madina vaze nandi la mun tan vagdul ma ga ziar la bina